بہٕ وَنَن أکِس کردارس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل، أمۍ سُنٛد ناو عابد چھُ، اکہِ دۄہ گوٚو سُہ جنگلس منٛز، سُہ گوٚو تتہِ ژیٖر، تٔمۍ کوٚر ییٚتہِ روزنُک فٲصلہٕ، ییٚلہِ سُہ صُبحٲے وۄتھ، سُہ بوزِ جاناوارن تہٕ جانورن ہٕنٛز کتھ، یُس جانورن ہٕنٛز زبان سمجھنس قٲبل اوس، تٔمۍ وچھ اکھ پٔنٛزۍ پٔنٛزۍ پرٛژھ۔ کیٛاہ ژٕ ہٮ۪کہٕ مےٚ سۭتۍ دوستی کٔرِتھ، پٔنٛزَن ووٚن ٹھیک۔